पेरू हर अपन खाना म अपन संस्कृति अउ। इतिहास के बखूबी बयान करथे। पेरू के खाना म इंडीज पर्वत अमेज़न जंगल अउ प्रशांत महासागर के मिश्रण देखे बर मिलथे। पेरू म आलू के चार हजार अलग अलग किस्म मिलथे। अउ समुद्री खाना के भरमार होथे।